I còcirisu servinu, comu si po’ capiri di la stissa palora, pi còciri lu risu. Vennu usati, pi quantu nni sacciu, pi fari supratuttu lu risu ‘n biancu e sunnu boni pi fari pitanzi a basi di risu di autri paisi. Sunnu ‘n generi elettrici, ma iu nun l’haiu mai usatu e nun sacciu comu funzionanu.